Обу ҳаво гуногун мешавад: боронӣ, офтобӣ, шамолӣ, барфӣ ва абрнок. Ҳар рӯз обу ҳаво тағйир меёбад ва ба ҳаёти инсон таъсир мерасонад. Дар рӯзи офтобӣ одамон бештар ба сайру гаш ва корҳои беруна машғул мешаванд. Вақте ки борон меборад, замин тар мешавад ва табиат тоза мегардад.